Ingye ngalengekanaya indi eribya omwobwemezi obuwene kyikamanyisaya iwabya wanginayihikya kwekyawukanza kobuthuku. Iwabya wanginalya ekyosikyosi kobuthuku wamanza erikyirya. Iwabya wanginawathikya abandu bawukanza eriwathikya ngabanyonyi bwu ngabefamily, iwabya wanginakolha ebindu ebyawanzire erikolha okobuthuku obwawubyanziremu. Iwabya iwunawithe obwomezi obuwene isihali ambu wulwere, iwu ninga wamalwalha iwabya wanginathoka omubatsi kutse erighenda okosipathara eyanga kuthwanira ndeke kutse eyanga kujanjaba ndeke. Iwabya iwanganalya ehyalya ehyuwene. Iwabya wanginatsema nabandu bawu. Iwabya family yawu imune bughuma. Imwabya <hesitation> ewenyu bali benyu baghalha benyu inywebosi imune bughuma. Ingye ngalengekanaya indi omundu bakabakamanyisya ambu omundu erithunga obwomezi obuwene, ekyu nikyangalengekanaya